Nyowe naaba ndyomuhingi, ekintu eki ndabanza kukora, n'okuteekaho a bore ha farm yangye. A bore n'amiizi agu bararima kuruga mwitaka, ogarime kuruga mwitaka, oraba ogiine buri shaaha ago miizi go n'hi wo hariho omushana gurashwaki, hansi mwitaka gabaga gariyo, ndateekateeka naaba ngiine, ebimera ryangye, ebireetaagiisa ha farm yangye, byona bira birigye